Oyene hin vagye ko bauchi webe mani, wogya ko obi owo onasarawa ifu ko nasarawa okyi wogya ko obi ifu kogya ko obi no wa, owawa tami, mmo ela nya nami ma byun gbokoka ni ya dano kyatu ifu koyagye kese mani ni danu? Ngbela nwa ko ka lo, amma ogbayayi ni nma byinyya gege ko danu ni yoma ese ka kikyen wotumene odo gbotumene oya yigye ese mani, oya-ya mone hin amma odo gbotumene lo, oya mone hin lo okuma gboya so gbotumene me ayawu kpoya la ogbotumene lo oya lebyo oshokoto, le biyo na ba loko ba yi ngma tagye ni oga gboya ikyeni okyi oya ga mashe kyi ya yoya kpanu oya ba soma gle kasha ga miya yimu sho woya hin yo. Aseni ogbayi panu kwikweyi kowe kwifu konya kikpepa, onya kikpene, omo owoya ma ala ba yawuba ga dudu amma odo gboya, odo kyifu doya ho, oya ni oya kye-ala ba kyifu shiyi kala na woya ni ala bagege ko byiyikala amma oye yaba oya kyifu sho anu ya kyifu sho omo, ozani oya ni ya ka do ni oya gogobyami man oya nami gbo ni. <hesitation> So owuso kowai ngboya kikyikyo, nkyifu sho ela kifun danu, inmun gboyene nonya no, nmmo mani owoyene hin nonya ni inmo naba wonya, awa ayine ni oma nzo woya lo, nzo owoyen hin, amm ozakigbashi. oya nami mun zo woya hin ni, oya me gaga wikwu hun oya man ndo ya gebe ikyeni nyya mo byumoshi nyya sore kogye konya kikpene hin kikpene hin aba ga dudu oya man wavitikpi wa ga itikpi hin, ami gye keyo, gaga yuma agya hin yi ha anu kpa agya hin bifu kagya ya ishayi guda ami gye lo nwwa-agyan wa ka dami, nwwa doka oka dami mani pin mo aya, awo ozani oyun mani oyumoza neshi? Inkini owoza ni ama kwiyun lalo, ndo bi mo woyinongo hin, nhagye obi gyewewa hin, ogyewewa ho, ami kpawo oya oshoshi ona? Ama owuso ya npi nshotu hin oshu, ogyun onya lo, nshotun oshu owuso kuma hagye bumeyi, nshotun oshu hara mi kpanu yagya fishi ni ana yawu ha me ano ya hin gaga wagya ya vu ya gaga kyole hin ma aba ka dami, ayene hin ba ka dami, ami ya tawashn moya nami gye ni ya yun mani lo ayagya gishayi ozani dame hin nwwa yoyan ogwu mawo omo ga, ozani nyya fo mani wokwokwoshi goza ni ayene koyi nongo ba ka dami ni yoma. Oka dami ino <noise> ami na gbotumene kpanu. anu kwobonu yi ya wa, amma ami na gbotumene kpawu, na rigbanu. Awa yagya ishayi kawo yoma. Inmo na rigbo ami ya sore kogye konya kikpene do aba ga dudu owa vitikpi hin ya kamo na rigbo origbo yini ami oya hin kami kpawo ogbo rigbo lo <noise> sai okpa ko owuso mo odo rigbo yene ho lo anu ma ya rigbo lo <noise> pi woza ni nyya gege ya rigbo ni oma lalo nbi ya rigbo yo amma <hesitation> odo magyan ome shotu na yagya kpawa ya ni? <noise> Gaga ya do, ami nkwikye hin itikp so, oya na ba ma man, odo mo kyogwu kpoya, oya ya vitikpi oya wa yoko she vakitikpi oya gye lo oya wenene kitikpi byinde na ba mayada wenene kitikpi oni, oya wenena kitipkpi otami nma pin ya ka ina nyya bo owuso ahayi kitikpi aha ni ba gboya ni anka gboya ni oya yifu ya danu shogaba ni lo ogboya no do moya yifu ho ya danu shogaba, oya wa wikwu ho, oya yo ngmo oya gye lo oyene ka ni kuma vo bauchi wa man, awa neneshi, ishi nala ba iso ko kwukye ga, adole owuso na ngmalowe neneshi, ona yoshu kibiri yi kyigbo owe. Ozabibi ni ya yowe ko mamo onya nala ba ganu ko ga na wozani oya gaga wishi owe, kwoga woje owe, aba ba adole owuso ona yoshu kibir yi kyigbo ona yowe yi na, nayowe yi gwu kpoyi hin, ona wo-yohovu ala kanu itikpi ibiri yohovu ala kanu itikpi, ibiri yitikpi ala bohovu owuso na wowe na yawu kpala, na byala byala wa neneshi man, ala kyi ba kwikye ga tene kala kpada kala neshi ewa ya gokpo lo, okuma ya gakyo lo ala ba gaga tawa neneshi oyene ni kuma mona danela ni, ndanda enokikyeni ya gboya ogye edo koya noya gbo ni, ka gboya sususu lo ashe mani ya shoshi yi amifu kotu nu, oshoshi lo ashe man kuma ya labi iyi amifu kotu nu oshoshi alago ka mo oshabonye me oya gyonye kase, osha base lo, oya gyonye kase lo byami ma ala wa tami man, odo mun ma oya mo eh anu man oshoshi kotu lo kwo kuma iyi hin man shoshi man oshoshi out, kwo kuma a'a olabi iyi mani out hun ya soshi lo, a'a so sha bun ome oya mo eh anu mani nyyebe lenu nyya ya mo kwa wase ni ya gbotu labi, ashe ogbotu neshi pya alago ka sasuse mo. Oshabonye ya gyonye kase osha base lo oya gyonye kase yo byour nkani oshabonye lo oya gyonye kase lo adole owuso kuma na yo kpaha aba gboya eno kikyeni ka kyifu shifu koya ho-ka gwifu ho danu lo ogwifu ho mo yifu ho gwa doya, oya wikwu ho mamani wanango oma, aba gboya kango ba gboya kanya, oya no kuma ya mo mani oya yoya so gbera oya yoza ogbera yayo, awawo ya byiyo ya gaga yiyo ngmo, awawo ya byiyo yagaga halaka, oya gye lo so aba bo owuso eno kikyeni, oya ni aba gboni, oya ni ya woya labi ko wawa wifu kotu ka, ko kela labi daha, ko ya shan ta gagye ifu kela ko owuso shan pyese an ka pyiso lo, oya ni na kare ka wagbabo kaha man lo oya ni na gese oya ni na gebe lenu owuso na kar ka yaha shan miri koya ni ifu ko yagye kaha lo. Oya ni na gebe lenu mamani byoni nka ni awongo kyi ya yiso oya gboya so mebe neneshi omebe neneshi yo oya gabo omebe neneshi yo oya gola omebe neneshiyo, oya ni wako dona sho re ni, kwa ko efu sho gwola ni, oga dawakpakya mo gwola kpanu okuma gwola kpakpakya, ona ho no hola ni oya womeme so gwola kpefu ona no hola ni, oya ze ya shoshi, ama do gwola kpakpakya ona ho oya womeme byoni nka ni, an gyiri koya ni aha ba yoya kpawa ni, an gyase ni aba yuwogwu mo, oya oya oya nye pin ya wonya lalo, adede ba woya, ashishini ba woya lo an gyiri koya na aba hagye ba yoya kpawa ni.